Karazana voanjombazaha ndraika a: ao ny vina voambariaka, de amandeha an, de pistasy a, noisety, de ôliva, io ma zany ataonjareo magnokana si hoe hoagnina amzao si io zany na hoe ataonjareo aminà <hesitation> sakafo, ataonjare aminà mofo na ataonjareo aminà <hesitation> hagnina hoagnina.